Ülemb tõtõstõ rüükse mi pääle jälle helügaq. Ma ei tiiäq, kuis sa sait nii rahuligult tälle üteldäq, et esiq olõt süüdü. Maq joht es olõs saanuq. Maq lätsi nii närvi. Ma olõs tälle piaaigu kallalõ lännüq. A saq näet, saq külh sait nii rahuligus jäiäq!